Si pensu a lu sàbatu, pensu a li nisciuti la sira cu l'amici, pensu a lu tempu lìbiru, a manifestazioni sportivi, a li partiti di palluni, li juti a lu cìnima, li jucati a carti, li jucati a Rìsiku, li riunioni 'n casa di amici, li juti a la casa di campagna, a lu divertimentu, e a lu riposu.